Ny fomba hitahirizako ny tongolo gros oignon dia afatotra ny lohany anankiray de af- m- de afatotora indray koa ny lohany anakiray de h- ampifampitohitohizina ohatr'izay de ahantona, de ny tongolo gasy indray a a- le misy le tahony iny dia arandrana iny a de afatotra ahantona amin'ny toerana ambony.